Chini hayung o kwbangma hatai kotor tongo. Chini hatai ni gana gini ni hatai rok ongkha Bangladesh Myanmar Bhutan Nepal Pakistan Sri Lanka. Chini tei hachal ni hatai rok ongka Afghanistan Japan South Korea North Korea America Britain Russia Germany Turkey Saudi Arabia Singapore Taiwan Ukraine Purtugal Brazil Columbia Canada Turmenistan Ajerbaijan Indonesia Malaysia Thailand Philipines Vietnam Ethopia South Africa Ghana Uzbekistan Chile Cuba Israel Iran Irad Combodia New Zealand Australia Austria Poland Ireland Chechanya Mongolia Yemen Syria Jordan Laos Oman Kuwait tei tebo kwbangma.